امریکہ کا کلچر ایکدم مکس مصالحہ ہے، جیسا میرا سلانگ ہے یو ایس کے کلچر کے کچھ ہائی لائٹس دیکھو، فریڈم اور انڈیویجوالٹی زیادہ ہے یہاں پہ فاسٹ لائف اور ہسل کلچر بھی زیادہ ہے فوڈ کلچر میں برگر، پیزا، ہاٹ ڈاگز، جنک فوڈ زیادہ رہتا انٹرٹینمنٹ تو دنیا کا بھرا ہوا ہے یہاں پہ، ہالی ووڈ، این بی اے اور پاپ کلچر بہت زیادہ ہے سپورٹس کا جنون بھی زیادہ ہے، جیسا امریکن فٹبال، باسکٹ بال، بیس بال اور ڈبلیو ڈبلیو ای، یہ تو بہت ہی زیادہ کریزی ہے، وہاں پہ ایکدم خطرناک ہے فیسٹیولز اور سیلیبریشنز میں کرسمس اور ہیلووین ہے، بس یہاں پہ ملٹنگ پاٹ کلچر بھی ہے ہر دیش کے لوگ یہاں رہتے، اسی لئے ایکدم ڈائیورس کلچرز ہیں ہر دیش کے لوگ یہاں پہ انڈین، چائنیز، افریکن، ہر ٹائپ کا دیکھنے ملتا اوورآل امریکہ ایکدم فاسٹ، ڈائیورس اور انٹرٹیننگ جگہ ہے، جہاں ہر کوئی اپنی جگہ بنا کے رہ سکتا